Oomvula omuntu. omuntu wuna omwenyo. nowuna omadhiladhilo aluhe shampa waadha oomvula dhoye tadhi ende dhuuka pombanda ngoye oto adhike wu kale. wuna oto vulu wu kale niinakugwanithwa oyindji onkene paife onkalamwenyo ohayi vulu oku kala yina omashongo. Iyaa oyina omashongo ngano wuna oku kala to longitha omadhiladhilo goye opo wu sinde omashongo ngo. Omashongo ngoka ohoga pewa ashike ongga onga o- o- oshike, ndi tye ogo- ohaga tulwa po wu talike ngele oto vulu tuu. Otaku tiwa anuwa omuntungu ihoo tsakaneke omashongo. ngawo kuna kaluunga. Omashongo ogaye po- ohoga pewa wu tale ngele owuna tuu oonkondo? Iyaa. Ngele owa- owa kala omashongo geya pungoye ihe oho tula ashike omutse kepepe. opuwo. aaye ngawo otashi ulike kutya ngweye omuntu kuna o- o. otaku ti ngweye omuntu ewaya. Onkene omashongo ogena okuya monkalamwenyo yomuntu aluhe uuna ngele to koko shaashi owuna iinakugwanithwa oyindji Shampa wa koko owuna oku kala wuna. ngele owa koko. ee. yo mono omukulukadhi to hokana. to nigi egumbo lyoye. owuna oku kala to humbata iiinima ayihe mbyo. To kwatele mo nee aamwanyoko nuutekulu woye mbu tawu zi konima yoye. aantu ayehe mbono yamwe. ongoye awike wu lipo. wu witike kutya ongoye to vulu sha. onkene aantu ayehe mbono otaa kala ashike ya ligamena kungoye. Ethindakano lyomadhiladhilo ohali ya nee mungweye toti oshili ondina oku ninga ngiini? Oshimwe shomomashongo sho. Onkene owuna oku kala wuna omadhiladhilo taga endelele ngoye owuna omutima lela gwa kola. neitaalo. Eitaalo osho oshinima shotango. Ashike tse aa namibia otaku tiwa otu- otuna eitaalo ndele pompito yimwe ngame ohe vulu kutya aaye oyendji katuna eitaalo kaa. Maara omo ngaa lili anuwa. ashike shampa waadha wuna eitaalo kutya ngame shontumba. eshongo nandi naliye. shaashi opena no- neimbilo limwe lya imbilwe komwiimbi tati omatumba nando ga tiligane gafa ombinzi. aye ogena oku dhimwapo. shono osha faathana ashike neshongo. eshongo nenge liye li thike peni ayee ngele owa kala wa tula uukumwe kumwe nomwenyo goye wegu wegu nkondopeka lela kutya aahaha. ondina wala kushi sinda shi. otoshhi sindi wala